Part from ley fee neh you see I can see different different animal neh ley animal neh where I can see I can see crab I see kiss meat I see sea monkey I see turtle I see different different animal neh in ley water part from fee la na only fee one can lee in ley live in ley water different different animal can live in ley water too sometime a can move from different different places then a jump in la water from different water to another water because a can want live different area too. you see ley sea monkey a in ley water ley sea turtle a in ley water ley kiss meat a in ley water part from fee different thing neh too different animal too neh living in la water too so la a can make it when ley see you see ley people la can go fishing can catch different different animal neh. yeah ley animal neh where in ley water you see spring frog bullfrog water duck different different animal in ley water you see some of neh seh you can jeh feel say ley living in ley water but ley spring frog bullfrog ley water duck ley water snake different different animal in ley water part from fee different different animal neh living in ley water a can come from different different places neh you can se- any water you see you can see la thing neh inside so ley spring frog neh the ley water snake the ley spring frog bullfrog toad frog everything in ley water even sna- water snake everything in la water so la why make it before you go before you enter in any water you got to be careful because some of la thing pah a quick to damage people so la a make it you see fisherman ley can go in ley water if they fishing ley always be careful because when la thing hold neh when neh be careful ley can lee the and when nobody be the to save neh ley can lee the la why you can see some ley fisherman neh when ley go fishing ley can be careful because ley get bad bad animal neh in ley water.